ma obo na me lo abo oro no oza avo aye o re jo oro no oza avo aye are jo na owho owho ore e gwolo kie oto owho owho tao a te re ho owho, kpeno o je umo aye re ho evao edhere he aye no whe mu reho evao edhere whe sai rie uruemu ye he ko oye oso ye jabo whe te ro oza no obete reho whe re no evao ogbe no oro ahwo no a si ke lie. Eve omote nana oro owoma evao uruemu a sai reye fiho uwo no oza no ore he yeo je kie ye oma enana yo eno no whe re no evao a koto we re lu oware osai weze imide osai the ebe? Eyena kpobi yo eno ojeti ne ete no aye no we be gwolo reho na, aye na re je no omo zana no o be gwolo no ore reho ome na ko eve na omo zana oro? owho no ore mu eya kpe o ko owho no owo oma mo uruemu hu didi iruo omoza na owo? Because aye te be re ho oza no o rie iruo no owo ho ko ho aye na o nya tho o sai jono oza no ore kpe ahwo osai jono oza no ore ho te uwo no ke de kedi o re omake ke e ore oma ke kwa ore no oro akpo na kei re, ore kpe ore na no evao iminiti oro, ejo ri a re je ro obo kpe owhe wuno whe aye na. Eye na yo ono no aye ore no evao akoto o te kpama ota no owho no arie no aro ako no agbe ro na ate rie no ozana omamo owo are ta kie no oza ye na ani e! Ame o ori dhe dhe ozo no ote re ho owhe omamo oza whe reho owhe omamo oza whe reho ore du hu o re gwolo eme he oterono oye nya bru owhe ze. Oto kie no oza avo aye are kie a te ti kuo oma kugbe. But erogba nana no ma nya kuna ero edhere. a we ata ni o whe rue ome evao facebook ma te ne te ne o mena oro muho no, ode no tha ki kpo gidi kpo gidi are, fo owho owho uzo be edho emuho, ese jo ho oro na a a raha igho fi ho na are ria oro na vi ede ive esejo ha oro fa no esejo ha a re ria oro na vre ede ive he oro fa no esejo ho are kpe omo ma ri ro ku fie no oyena yo oro no a kie oto ho no a te ro ye, ore jo gaga re o nya erere oye jaba bo no ufo no uruemu no ese mi ru evao oke avae no mal oke ne na ejo ri ufo no emo mi nya le le edhere tiona ko ore le luo oro ri ria te urere. Because no oze ava aye ate ro omamo oro are sa oza no owho who uzo be ede oke no oghene ke ri oro te.